أنا أفضل إجراء مكالمة هاتفية، لأن الرسائل إذا كنت تكتب، تحس إنه تكتب مرة كثير، وما تجدر تشوف اللي خلف الرسائل، لكن المكالمات الهاتفية تسمع نبرة الشخص، تحس بمشاعره وهو يحكي، تدري تجدر تحكي أكثر، لكن الكتابة بكتب كثير وما أدري إيش وما تحس بالمشاعر.